Yes a a a possible for people <hesitation> somebody to be completely honest because a mean la person always think on ley side effect when ley do certain thing so let take for example maybe we ar- I in a area and then somebody money drop no one seeing me but if you think when you if la person money and you eat ley and the lay day ley secret leakor a mean that your trust will never be gain from la person again so like that when you think on la thing you <hesitation> you always try to give ley person thing back or when somebody asking question you know you na know ley answer then you na honest to tell them say I na know it then you try to do it ley fail you if la assignment la person will na trust you again but when you tell neh say I na know it maybe ley will feel that you you meaning them but ley will try another person the- the- they will know that you are bold to them a better you do it then to lie so if you think on ley result of doing something you will try to be completely honest.